Eng' kochu yakapekeale amitwogik eng' siro, kependi karipu konyil mut eng' arawet, ko tukuk che chang che iaale, iaale iale ingwek, iale nyanyek, iale kitunguik, ial tukuk che uu pandek ng'ot ko maitinye, marakwek, iale peek chemeng'ech, ko peen chekaiipu, che cheuu ingwek iale konyil konyil mut eng' arawe amu yachekitu araka, iwendi karipu konyil muut eng' arawet, sing'amu nyairipe i- iindeprichit sikosikchi ko kotepi koek keny, ko cheuu pandek ak marakwek, peek chemengech ii kocho komuch kotep kote iipu akot konyil akenge eng' eng' eng arawe, ko tukun che uu nyanyek, kitunguik, iwendi konyil somok eng' arawe, amu masipkoyachekitu. mipu chekikoruryo ak chetoma sokoruryo polepole, ko apwati ale tukucho chepoale eng' sokoni achek ng'o ka chakula, eng' ko nguka, rapishek chekipaishe eng' eng' amitwogik chu ko ka ko rapishek karipu elipushek mut, kokaiyal tukuk cho tukul, amu sai ko amitwogik ko komi parak peit peit nenywa ochei.